أول شي إني واجد حريص عليه إنه نكون جزء من هالفريق المميز، وبعدين يكون عندي مهارات في مجال العمل وقدرة على التعامل مع التدديات بشكل ممتاز، وأدي قيمة حقيقية للشركة وأتأكد إن العمل جماعي يكون دايماً فيه على مستوى من التعاون.